اب پیپر کیسے بنتے ہیں بولے تو پیپر ہمیں جو یوز کرتے ہیں۔ ایگزام کو رندے لکھنے، پھر گھر میں نوٹ بکس میں یا۔ پھر جو بھی پیپر ہمیں یوز کرتے ہیں، وہ۔ <hesitation> جھاڑ سے بنتے ہیں اور وہ جھاڑ <hesitation> ایسے جنگلاں میں ہوتے ہیں اور۔ جنگلاں سے ان کو کاٹنا پڑتا، پھر جنگلہ سے کاٹ کے اس کو یہاں لانا۔ پھر جہاں پہ وہ کمپنیاں ہیں نی وہاں لے جانا۔ پھر وہ کمپنی میں جہاں کو ان کو وہ جھاڑاں کو کاٹتے۔ پھر وہاں مشین رہتا۔ وہ مشین میں وہ ڈالتے۔ پھر کچھ اور طرح کی کیا کیا اسے کرتے، پھر اس کے بعد پیپر بن کے ریڈی ہوتا اور وہ پیپر بعد میں ہمیں یوز کرتے۔ وہ مٹیریل جو۔ بن کے ہوتا نی اس کو یوز کرتے تب ایک یہ رہتا کیا <hesitation> کچھ اے <hesitation> را مٹیریل ٹائپ کچھ رہتا وہ پھر ڈال کے ہمیں اسے، ہمیں اسے بلیچ کرتے ہیں پھر بلیچ کرنے کے بعد اسے۔ لائن آتے پھر <hesitation> اس کو پریس کرتے دباتے اور جدھ بڑا۔ باتے تب اس میں جو ایکسٹرا پانی رہتا نہیں زیادہ پانی رہتا۔ نہیں وہ باہر نکل کے آتا پھر جو پھر وہ گھٹ ہوتے۔ پیپر رہتے وہ مطلب <hesitation> ایک شیپ میں اس کو کاٹتے پھر وہ۔ اس کو بند کرتے <hesitation> پھر پیکج کرتے۔